<hesitation> Haravoan̈a <hesitation> zalahy izen̈y zô raha tsara avy eo raha navy anaty jerinakà koa kôfa mivolan̈a haravoan̈a izen̈y efa lafety edy e. Na anaô kôfa misy raha afaka afaka tamy lekôly karà karàha izen̈y ravoravo edy e.